Барои оро додани фазои хурди зиндагӣ беҳтар аст, ки рангҳои равшан ва сабуктарро интихоб кунед. Истифодаи мебелҳои хурд ва чандфунксионалӣ фазоро васеътар менамояд. Ғайр аз он, истифодаи чароғҳои мувофиқ ва гулҳои сабз муҳити гарм ва шодоб месозад.